عشان اتأكد ان اللي اشوفه حقيقي استنده للحواس والخبرات اللي أعيشها. إذا كنت أشعر وأتفاعل مع الأشياء من حولي، فهذا يعطيني أحساس بالواقع. كمان أبحث عن تفسيرات منطقية للأحداث، وأثق في المعلومات من مصادر موثوقة. في النهاية، تجربة الشخصية والمشاعر تلعب دور كبير في فهم الواقع، بس الفكرة عن المحاكاة تبقى مثيرة للاهتمام.